Aku manga manuk one mbaru, manuk daku warna ata paling senang keta laku tu warna bakok, warna bakok manuk hitu biasa pening lami. Hia teing latung eme toe teing <hesitation> woja. Biasa hia eme manga kut benta lata, lami tong hitu hia mai'n. Bae lia suara dami ata benta itu hia mai'n. Hia kenal le hia suara suara dami. Eme nggo tong toe suara dami toe ma bakal mai'n. Manuk ba- bakok ho'o dami hia keta ngoeng keta hang latung. Hia donde ngo <hesitation> labar one uma kawe kawe <hesitation> boleng, kawe kawe hang hang, wua haju, biji biji one <hesitation> puar sot pa'u. Eme ruis mane tana tong gah kole gah toko one. <hesitation> Donde hia eme <hesitation> mane tana laseng kole one <hesitation> potang. Eme poli hitu gah, ruis eme. <hesitation> Le gula pasti hia runing ga kut kakor <hesitation> manuk. Manuk bakok dami kole hia <hesitation> danong hia mata ali pengaru bambo. Poli hitu gah manga kole manuk <hesitation> bana manuk <hesitation> lerong. Hitu kole manuk <hesitation> ata ngoeng daku'n. Ali <hesitation> dia keta <hesitation> warna lerong hitu'n campur agu <hesitation> warna <hesitation> bakok cekoe